اول د خوښې میوه لکه مڼه، نارنج، یا انار واخله. میوې پاکې او پرې کړه. یوه جوس جوړوونکې اله کې یې واچوه. یو ګیلاس اوبه یا شات ور اضافه کړه. ماشین چالان کړه؛ ترڅو میوه اوبه کړي. جوس په ګیلاس کې واچوه. که تخمونه پکې وو، جالۍ سره صاف یې کړه. سمدلاسه یې وڅښه، ډېر به تازه او مزه دار وي.